Mi yiɗi mi wawa MI ekkito mi wolwa e demgal Inngilis, ngam demgal Inngilis kanjum woni demgal ko duniyaaru fuf wolwaata. So ni a nana demgal Inngilis Wala to njaahata majja.